Ҳамагӣ аз панҷ маҳсулот як навъ хӯроке медонам, ки на танҳо осон аст балки хеле бомаза низ мебошад. Дар об макронро бо намак меҷӯшонем. Дар як тобаи алоҳида сирпиёзро мепазем, ва қаймоқ илова мекунем. Баъдан панир илова мекунем. Аз болояш бошад макаронро меандозем ва нӯши ҷон мекунем.